اللغات اللي اقدر اتكلمها رقم واحد <hesitation> اللغة التركية، واحب اتكلمها عشان اللغة نفسها انا احبها واحب لمن اتفرج مسلسل تركي استمتع وانا اسمع اللغة، و كمان لغات اقدر اتكلمها الانجليزي، شوية الماني، والعربي طبعا اللغة الام.